<laughs> ummiiɗo woylaare Naajeeriya kam, walaa ma ba neɗɗo ummiiɗo to ladde, tokkuk- kubaruuji kam ko waajibu non. Wonaa huunde nde mbi'eten tilimnde. Sabu to ko- to a tokka kubaruuji ba to reediyo, ba to luuɓe, a annday yahata e ko wartata, a annday no ngontir-ɗaa, a annday kadi to tiiitii-ɗaa. Ammaa so a heɗataako kubaaruuji, a wonndaa e kubaruuji a anndaa to adunaaru ndun sakkini. Nyalnde go'o konu naatay haa nde ɓaade maaɗa a annda-nde.